ऐलसम्म त हप्तागा छ किसिमगा फलफुल खाइन्छ । अब सिजनगा बेला भइन्झाइ अब एगै अनार्या फलफुल खाइन्छ्यो । अब सिजन नभया बेला अब हप्तागा एग दिन केला एग दिन स्याउ एगदिन सुन्तला एगदिन जुनार एगदिन अंगुर यसरी अरिबन हप्तामी छ किसिमगा फलफुल खाइन्छ । अब तरकारीगा कुणा अद्देहौ भने आलु त कइलै टुट्टैन आलु सद्दाइ खाना छु । आलु भन्नाबाहेक अब सिजनमी काउली फल्लोछ भनेपछि काउली भ्यो । अब सागे खुसानी भेन्टा सिमी वछि प्याज तापछि अब ऐल हिउना मैना छ भने मटर रे बकुल्लागो लै पाइनो छ जा पायो ताइ । अब मोटर रे बकुल्ला । वछि तै भन्नाबाहेक अब भुजो भ्यो पिडेउ भया वछि अब तैभन्नाबाहेक अउरु अब <hesitation> तौणगा <hesitation> केइ किसिम पाइनाछन् तनि लै खाइन्छ । यसरी अरिबन हप्तामी अब त्यै पाच सात किसिमगा तरकारी रे <hesitation> पाच छ किसिमगा फलफुल खाने अद्दो छु ।